سپین رنګ له پاکوالي، روښانتیا او معصومیت سره تړاو لري. زما ذهن ته د پاکو او تل پاتې ارزښتونو، د نوې پیل او خوشبینۍ تصورات راځي. سپین رنګ د ځلا او تازه پیل سره هم تړاو لري.